Soch quritgich bu sochlarni tez quritish uchun issiq havo puflaydigan qurilma xisoblanib <hesitation> siz uni yoqasz u xavo isitib sochlaringizga puflaydi va <hesitation> quritadi. Shu bilan <hesitation> u <hesitation> issiqlik xavo orqali sochlaringizni quritadi.